<noise> Bɛkasɛ kwane a nnomaa nso bɛfa so di nkɔmmɔ anaa bɛne bɛho didi nkɔmmɔ nso a sei nso ne nnomaa bɛyɛ, anomaa otu a, ɔtumi bɛsi ne nua no nkyɛne na ɔde n'aataban no ɛɛfefa ne ho, ɔde n'aataban no ɛɛfefa ne ho. Bɛtumi nso de bɛti ɛtwitwi bɛyɔnko tiri ho saa na ɛbɛdi nkɔmmmɔ ne no. Bi nsoso de, kwane a bɛkasa <hesitation> bɛsuu no bɛsu de kasa Yɛn nnipa ne yɛnte mmoaa kasaa, nso mmoa deɛ bɛte bɛho kasa, nti mmoa no, <hesitation> ɔɔsu a ne nua no hu nea ɔɔpɛ akyerɛ <hesitation> nti ɔtumi de nam suu so kasa kyerɛɛ ne nua no ma ne nua no hunu nea ɔɔpɛ. Na mmom yɛn a yɛyɛ nnipa yi deɛ yɛn ne yɛnte bɛkasaa, nti bɛ no bɛɛdi nkɔmmɔ yɛn no yɛnte, yɛnte mmoa no kasa <hesitation> nti kwane a mmoa no bɛfa so a <hesitation> anomaa <hesitation> bɛfa so di nkɔmmɔ no no. Bio, ɔtumi nso bae n'aataban mu na ɔɔsu kwaa kwaa, bi a ɔhunu sɛ danger bi eebaa na baabi a ɔsi no aahu danger a ɔtumi su, ma ne nua no hunu sɛ bia asɛm bi ɔɔba ma ne nua na aatwe ne ho. <hesitation>